Ilay fanaovana smoothie izany sahalan'ny hoe ronono kapokapohina afangaro am'voankazo de igny zany <noise> hany am'pipety zay hanintsika hitantsika an-dàla eny hany am'pipety regny mahatonga azy matsiro asia voankazo i de matsiro soa sady magnome otrikaina matavy soa izy amin'igny. <noise>